Nakukua katuu tuñonro ján jaña chingu yeke ñenro joño kuu takajan achinada, atuna guo tunonro atuna kuaru kunta janro tuñonro kachenro kacheche, pero kuenta ñonroro kunro yee vakechexhi nakenró nachinga ndatuu yata nakenru jan ndakuna naku kuan akuu kituu nonron kuu chatanro chachen chio che'e vanduu kutu kuu ko'o, koyo yendai kuñoto ikatu pero vanguna chikenru kuño kukata jan nachinro jen dono kuenta, orevankudu vakenro kuño janchi kuenka atunka kuya tuñonro atu yakuya'a ndajun va'a tunonro jan ndava, najan nava tenoro jan ndajan va'a atujan kunuñi ka'a ndaka chin yuu yendu iho xhuteñonro janiche ende ndonta nakanaro atudaxu kuninde kunonro, na nagutenoxo an kua atuu kununi va'a njunke kachiyuu pero ayu nininro ke'e nuye'e kuenta nunru yeko'o juño kutu juina kuño'o ko'o ngutu janduu kuñakutu kuña'a va'a, ondoñanro kenro viduo keuye ndojana yinguye kuenta kuaro ján ye'e entajar ndunu kachechu uun pero enduntanduu ndujaña yinguu yanii.